إذا فتحت مطعم وعيز أعمل وجبات سودانيه فا ح اركز علي الوجبات الشعبية الي هيا زي العصيده والقراصه و <hesitation> الوجبات الجاذبه <hesitation> لي الزباين يعني زي ام فتفت هي دي كلهاوجبات شعبية بتجذب الزباين و مابتلقي يعني ما بتتطبخ في البيوت بشكل دايم يمكن القراصه والعصيده بطبخو يوم الجمعة لأنو الناس بتكون قاعدة في البيت لكن يعني كا خيار في المطعم كونو انو الزول يلقاها وهي وجبات خفيفة وسهله فا ممكن الزول يعملا في المطعم ببجذب الزباين